Ny <hesitation> asa fambolena sy <hesitation> fiompiana no <hesitation> mety ho asa tena tsara amiko. Hatry ny <hesitation> mbola fahazazako aho no <hesitation> tia mambolimboly sy mikarakara ny tontolo. Asa roa afaka mifamelona sy <hesitation> mifampiankina tsara ireo. Ka sady mivelona aho amin'ireo an <hesitation> no mamelona ny tontolo manodidina ahy ihany koa, ary miady amin'ny fahasimbany. Amin'ny alàlan'ny ilay fiompiana an <hesitation> dia <hesitation> mahazo zezika ho an'ny fambolena. Mihena araka izany ny fandaniana vola ho <hesitation> fampihodinana ny famokarana, ny famokarana ataon'ny tena izany. Amin'ny alàlan'ny <hesitation> fambolena kosa indray an <hesitation> dia afaka mamokatra <hesitation> sakafo ho an'ireo biby ompiana. Tsy ho an'ny biby fiompy ihany ny <hesitation> tombony, fa <hesitation> na ny sakafonao mpamboly sy mpiompy koa aza. Izany hoe, afaka ny hanana fahavintantena tsara mihintsy satria <hesitation> mbola afaka <hesitation> afaka koa ianao <hesitation> mamokatra entona <hesitation> azo ampiasaina ao an-tokantrano, amin'ny <hesitation> nahandro sy ny zavatra hafa.